Curup data tu'a danong latang ami anak dise eme kut di'a mose one lino ite ho'o paka di'a curup, one ata tu'a, one wan koe mose paka uwa haeng wulang langkas haeng ntala kudut mose lewe one tana lino agu paka jari tai kut nganceng dia agu ata tu'a agu weki ru. Eme du lako lalong bakok eme du kole'n lalong mboreng. Eme one tana data paka di'a curup paka di'a gauk neka pande woreng beo, neka pande bahas beo, di'a di'a gauk di'a di'a ba weki, kudut nganceng bangun one ca beo, one mai anak luen ata tu'an. One beo kole neka manga lebi tombo, neka manga tombo daat, sa- saling campe cama tau, eme manga ata susa'n, eme manga ata daat saling campe eme manga susah data. Paka senget curup data tu'a waheng data tu'a kudut molor mose, neka neka milik data jadi milik dite neka ngoeng data neka tako one uma data, neka manga lebi tombo boto pande bahas beo, eme toe pande woreng beo. One lino neka mese nai, mose one lino ho'o toe hanang ca leso kanang. Mose dite cama cama agu ata, kaeng agu ata o- one ca beo ite neka beda, beda curup, beda ba gauk, ba weki dite ite paka pande di'a beo. Neka manga pande bahas cama ca weki, ca dara paka cama cama dukung beo dite kudut lebi di'an ngger olo'n. Pande ata dia'n one beo neka pande raha, eme raha nganceng masuk labe urus one ata tu'a, neka manga tako, jaga urus ata tu'a teno nganceng usir one mai beo, nganceng tombo daat lata one beo toe ma dian tombo data one beo one ite. Kar- karna ite ho'o poli pande daat, poli pande bahas toe ma pa- pande bike bahas one beo. Ite ho'o puli pande kao beo dite toe ma dia'n. Itu kat hukuman one ca beo neka manga pande daat.